Ny fifandraisan'ny samby piso koa zany amin'ny alalan'ny fitadiava gny lahiny koa, vasa raha matsikaritry tsika misy fotoa n- ny piso lafa herignaly mignaognao izy mitady an'ny lahiny igny na de piso tsy hainy aza de amin'ny alalin'iny koa ny hifandraisan'ny piso samby piso de amin'ny alalan'gny mialy manahaky ny alika avao koa i, mialy i voalohany de après an'igny reo afaky mifandray soa satsia fa mifankahay hoe tiky nialy agnamiko voalohany de hoe ny piso zany manan-tsaina manahaka antsika olombelo avao koa tsy voatery hoe tsika olombelo avao koa fa misy fisainana avao koa izy am'lafiny raiky satsia hainy hoe <hesitation> ty nialy agnamiko de lasa mpinama reo am'farany.